Sola nningsha kwaikia ndwete mukwechiba teni sasa kola nii tayafo kwave chajisha ho inasaidia hata kwa redio weshi mikaba ho